ځینې جامې ځانګړي مواد لري. دوی د اوبو ضد کوټینګ لري. دوی معمولاً نایلون یا پولییسټر جوړښت لري. اوبه پرې لګېږي خو جذب نه سي. دا جامې اکثر د باران یا سپورټ لپاره وي. بلې خوا، عادي لباسونه پنبه یا کاټن لري. دغه مواد اوبه جذبوي. دا لباسونه د خولې یا باران پر ضد محافظت نه لري.